Pos pa mí, la desespera es un aginu mássimu, es vel que no te quean más ocionis o qu'ás gastau tolas herramientas que tenías ena tu manu pa superal una sitación compricá i no ás teníu çucessu. Es un estau emocional de crisi prohunda, de mieu i sensación de estal solu i vulnerabli, que no pueis mantenel la calma. I pueis sentí-lu con una retahila de cosas mu deferentis: que'l mobi no soni quandu asperas una llamá urgenti; el no tenel çucessu endispués de mesis en cata de trebaju; el no tenel sostribu de naidi dela tu familia o delos tus amigus con un poblema pressonal...